Kokole pagago ka enangka uwa epee. Pagago nawa, pekawa uwa epee, o osino o osinnona kokole <hesitation> tawe la koweta koweta. Koweta kokope ninang ule oh osinonna wolumepa oh ule wolumepa eng ninangko te ule meng boili eai bolienang te le, wolu wolu, wolu uwanang wolu wolu uwainang nukuna, nukuna ninangko napo moo ikipela napo nukuna ko eai eng, napo madeka naba pekaba kole eai te osinonna, ninangko te osinonna, ninangko waito, waito wetu ela ule o kepa nauka ne ule o kepa nauka te ule wetu te kepa <hesitation> ulubalala te ta otoi. Te ata goo lelu <hesitation> enang bepe waitoko tang waitoko teka welo eitoko, welo eitoko, welo eitoko, ninangko isi upe te osinonna, ninangko osinonna ka lapa epe Enang nga nukunai, nukuna nala kole ela <hesitation> lapa epe. Lapa epe nangka teka taba laupalape. Eng o stowa konna kokole stowa ko woliammo, ninangko ka napo buu ke waikalake boili ela boiliela napo nukuna ko epee. Tee nala krim e enang bepeng gris epee. Eng ninang ko, ninang ko ka tee <noise> enangka stowako nna kokole te prozen wan ninangko ka enang bela tee peekabake sos nabake melamela ela ninangko awengo kuno kole epee. Awengo rostim bepee, rostim bepee aite minits go, eng ninangko tee stowakonna kokole ninangko enang tee wio saepe, wio sa- tenai wio nai mo eepee wio mo ela te, te enang stiu tab- mo gawepe, tee wio sa mo ela te enangnai tenia io para paraimbela, para paraimbela te napo nnanko <noise> madeka naba pekaba kole epee te, nnanko tewa gawepe, <hesitation> paraparaim bela enag lopa Tang enang nai kole epee, <hesitation> ami pampalaim bela ninangko buu nala waikela ko epee, buu te tekatego enang o kona boili ela tego te buu lee ngaina te napo ko epee te, stiu gawepe. Eng ninang koka te kona sakas ninangko, ninangko kona sakas, ninangko tee enang tee stee prai gawape tang praim bepeng tang plaim bepeng pekala asin ninang buu nawatoko kole ealupe tang tenai ninangko tang tenai plaim bepee tan soi sosinganai. Eng ninangko te enang ka <hesitation> stowa konna kokole te, prozen siken ninangko <hesitation> enang, enango gawepe senwits ka gawepe ninangko tee te, tenia wionamalana nai boili epe buu ko mmeng boili epenang tee ule wolu wolu lenupe. Wolu wolu lenupenang te wionaba sibe sibe ela ta wio sibe sibe ela enang, tenia wio nai mo ela tewa awa sibe elee tei enang, meionais ie awa mela mela ela, enang go bret ko kunno kole epee ninangko enang letis nga te senwits gawepe.